Chakurya cha nenenda nini tereka uku kukirya kabisa, kwanza kabisa yaani ware na dagaa, ware bakava oma veere ukava, ukava nkuwa ukava valuhu, wari wosi wula, enda sana na dagaa, jive jo- jila yaani jotaraka jochemsha vii. Kanda kajana mu- labda josangire na- finyanyachungu kidudi, fibamia kidudi, kna fumira uraba akani che nenda sana ni! Ware labda na itembere kii, tembere matwempe ukutise valangi teseye amatwempu kwai. Lakini aisemera vosi vituku imera asee u- kwamatundu tundu yingi maundii! Yingi mbalimbali jaa- jina jaa ma- mananii ya- yamng'ombee. twempuke ane kana yairara nangi joisula? Ule jaisula manke ifisa, manka yaani kaivo ni mwasu kidudi kato weifi weifusilala kama yako enyenye nasanga namodommbo watiseya. Ili yumire yumire noromodomboa, jo tunda vi- nyanya jivanyanya jitse nyanya nyanya mshenzi jise, nyanya mshenzi jisefile vidudi fyominya, kula tusese univyo minya sijokera nyanya jakuno tuseya tokera nyanya tukulaka inyanya juminya. Ujo umenyera nujo kuja na finyanya fyaku fyavirwa virwa vilifyosa lagia, ma ukuvika kukanula kama kanaivo urimwasu kidudi! Ukaivikira sufuri ma ukamenyara finyanya fyako vila bafisa nufife na kausasi. Sabu sitivikira vyosi tofauti najo nyanya tuku, nyanya ulifinyanya fyako ma ukavikira fikuta fyako fya ng'ombe, ma ukaswaya motwi, ukatola makaluwa na kaware kako kanikamu muviri kanika nkaata kanika chwachwa. Aka ukilila kaware kano kabowa kanikale umoto motwa <hesitation> kaukirila vyabowa kabisa ukikuta, shana unywe maji vii vaukadoma naye akaka nini lilolwa nkatae. Namatwane mpukwe kalangire uvyabowa, azdagaje nivije nenda nini jo- kerakera kira kintu kanajoile vii kavikira sufurii nkakera kira kintu, kaninyanya, kavikira nakakitunguru kidudi. nak- makuta fyotonyere vii, makuta sutatavatumia makuta kanee ya alizeti, kanini maa makuta youfuta, ekani niviviri visina ikipindi chaveta kasi sa- tikashantetera. Tetere teshija! Kujivikira kunosindra kabisa bamasusuae ufuma kama visu utavikera mboi, ano vikuliamba vete nenda nene fikira boima kuchemsha, daika iviri vije javirirwa pa jichemshe sana tuku pa jivire sana tuku daki vilije vililwa ma ukatahula naka ware kako kani kaluhu. Tite luhu ukanilo twangwa kaniluhulo rwankata, kaliba na nkosu utenda sana jotwanga noloveka. No ware wusu tenda ukanolovikire, twangire jisu okoloveka isiku lamtondo ma kuju ma ukaanika, kushula muchwera nichwa uju lua kavarika kaware kako ukaandaa navuu naifivu ifimatu fyampuku ukaandaa na fidagaa <hesitation> ukarya ukikuta kabisa.